L'arte al e impurtanta ën la sucietà, anche perché comuncue l'Italia al e 'na nasiun ch'al a coze d'arte impurtantissime. A ventarìa mach cerché dë mantenie e valurizeie për lon ch'a sun, comuncue al e tant impurtanta l'art ënt ël mund